إذا بتبغي تعتذر لشخص أول شئ تأكد أن الوقت مناسب، بعدين كون صادج ومباشر جول أنك آسف وتوظحلة السبب، وخله بسيطة بدون إعتذار مثلا جول آسف إذا زعلتك، بعدين إقترح طريقة توظح فيها وخليك مستعد يعني تسمع مشاعرة والأهم أنك تظهر ليه في تحسين الأمور، وبكده تجدر تعتذر بشكل صريح ومناسب.